Min kaa suudu leɗɗe ɓurani kan huunde fuu so ngoonga Alla sabi ɗun ɓuri waɗde ɓuuɓol. Kañun e kulle hono muuɗun minka ɓuranikan. So wulaare warii du, heewaa wulaare. Kaa, <laughs> fati Laanɗo nele yiite nannga ɗun.